Pues de kujuy pu let para que manatju natsajau nda kimijiu majau jay que con kutu que mataung majau con ma'ay cemento ento rajuik bumjei manamat kulejem kute manatjeu kuba'au bake linjiual pus va lumey jay peuk pu l'eje bumjey manatjeu lo que rajuik ndubajau sujuep sujuep miak manama natsajau kimijiu <noise> y kuase jay bumang manatsajau naljaung maiñ <noise> lumey mlabe bi'ia bali rinyiji para que manaju manamay nda ngul'us y sujuep manama nare lo que es saria naljaung saria para que juy manaju'u narey para que el dia que juy njua kunji pus juy manaju malatung ya con rapu con lo que juy kuma kute ndute ndutsajau pu bakja kunji pus kutap kauk kuma nunu es pu bakja let namat bumjaiñ l'us pero es por kute pu mat porque kute pu mas majau likieje porque se kunji kua labejeu pus kunji nipep manaju manamay nda ngurius que bumang porque kunji maiñ jay peuk pu l'eje kunji tijian em ngul'ajau si limy pero kua lakeje pero ndajap par juy manup manaju latung manataung saria kich'ijiñ <noise> pero lo que es jay sania ngul'us bumang nama'ay majau ngurius lumey pus es kute pu kua lumey nama kute pu par juy manaju'u manateje mi'ia rapuse kunji balik let se kunji ramat bamjaiñ bajau l'us es porque kutema buruan rajuik mbu ngul'ajau batsajau re rim'iejep kunji mbay ne tameiñ. Ya kua se kunji ndua pues juy ne manapup manataun re saria para manaju'u manatsajau ne ngul'us ya parque neuk kunju se juy manan'ia njua pus ya lumey peuk juy malabejeu jay juy malakat y se sana naljaung lembe va lumey manaey manataung saria pero es nda ne kunji lumey manamep re tameiñ para que juy manaju nduaja manataung saria lo que juy basep ya con rapu juy manaju latung y karat pus balik ramat y kuba'au kute batjeu y ya ra'et pus ya ya peuk pu l'eje rajuik ya bumjey peuk malakat karat ramat pero rapu ya nipem linjiuat rajuik ya es ban'eiñ o ya ya peuk pu l'eje ya ndajap jay batut porque ban'eiñ se kumat kuba'au kute kukuat y jay ni ker mbumjay por rajuik sunje pa rajuik manup se kumat kuba'au kute kukuat y jay niker ndunju lanjuat rajuik ya ban'eiñ y niker ndunju kunji que lumey ndumjay sania ngurius puse bakja kumat pus pu bakja nanjuat pero ya nipem lumey bali kunju como ranju let kauk nunut pu bakjat kuba'au kumat ndaruan kute pero niker ndutsajau de rajuik rim'iejep y chiu pus ya tijian rajuik pus ya kutut pues lo que es jay l'eje peuk pu l'eje. Que es la diferencia entre de pu se kaung takus dios y que k'juts nguljung pues rajuik pus rajuik l'eje que si bak'ejep pero nipep likiajay mbak'ejep porque cuando mat rajuik batse napu kusap tsa'au que rajuik li'iajaun pero rajuik nipep mbaniat manaljaiñ lo que es kiljiau y maiñ batsajau lo es saria nipep mbajau rajuik ljeiñ saria nguruejeiñ o tibiañ entre rajuik ndajap tinjiat timbiañ rajuik nipep mbumjey nganep aunque kiajay n'ia ne kaben juy basep que miak pumbu si baput xil'iajau porque juy jay bu'u que nda xil'iajau que lem li'iajaun es igual que ne kamai kua bupu xil'iajau ya cuando kua kupu njual pero lo que es jay ngumang dios pus kupu kua lakeje kupu jay peuk pu l'eje kupu es bien majau porke kupu neuk se ya lakeje ngumang dios y que juy lik'iajam bumang latse pus juy manaju'u manatsau que nderre ya nipep mbajau mantsajau de juy manup kauk lanu'u ndeuk se kjuts dios ya rajuik bumjey nganep que mbe'ep otro nda se limip oracion pus juy bupeje juy mbe'ep pero nipep mbi'iat per ndajap karat kauk lanu'ut porque karat cuando lik'iajam kjuts dios pues es pu bakja rajuik mat nju'u nda lun'eiñ y ya entre rajuik kupu pus karat si jay batsajau oracion nipep jay tibiañ nipep mbajaut de napu familia se l'u ngumang dios porque es dios ne ya juine ya ndul'ajam xikjiuat. Y ya si buemjey sania rinjia pero batjung pero nipep mbanjaik como ndeuk se va nip mbal'u ngumang dios que rajuik rama tibiañ rama tik'in niat rik'in que nipep mbajau y rapu dios juy nipep mbumang pero ya kua ba'u ngumang dios pues nipep lumey na'en nda njiu nda ndtsup mia porque rapu dios juy nipep mbumang juy mi'ia bupajau rapu y rapu re kauk munuju nunu jay kauk mununum que nipep skaraja mbukja con ndeuk se tichajau ngumang dios y ndeuk se jay l'eje que bak'ejep ne nguljung batse ne kaben pero nipem likiajay porque rajuik kale bat'ey y se kua bakuts dios pus lembu jay kua manatsau juy peuk mana'ey malabejeu y manatsau peuk manaey ndua y manatsau peuk manaey nia maiñ porque dios juy ya nipep mbumang mi'ia rapu porque juy kua bumang labaun mi'ia rapu kaung tumeiñ nu'um jay munutsam que kiajay que nipep mbajau saria rinjia que dios nip mbumang y kaung munujum nu'uejem y kaung munujum nunum que juy si mejeu kutau kunju y juy kua bupe'ep porque se jay nda bak'ejep nguljung pus que rajuik l'eje que mas que bali l'ajam l'ajam rinjia pero nip mbupe'ep pero kua laju'u y kupupu lama nju'u que dios juyluju'u que dios juy bane'et que juy bupe'ep que juy nixiap mbanjian.